Курсии чархдор барои одамоне лозим аст ки мустақилона роҳ рафта наметавонанд. Он ба нафарони маъюб пирсол ё баъди ҷарроҳӣ кӯмак мекунад ки ҳаракат кунанд ва дар корҳои рӯзмарра иштирок дошта бошанд. Кресло-каталка роҳат аст ҳаракаташ осон ва мумкин аст дар хона беморхона ё кӯча истифода шавад. Он ба озодӣ ва мустақилияти шахс мусоидат мекунад ва зиндагиро осонтар месозад.